طبعا هفضل ان انا اكون فنان كوميدى زى محمد هنيدى او احمد حلمى لانهم ناس كتير اوى بتحبهم و بيحبو تمثيلهم و بيحبو الكوميديا اللى هما بيقدموها و هفضل طبعا ان انا اكون فنان كوميدى لان دا بيجبلى فلوس كتير و هيساعدنى ان انا اتشهر بسرعه و ناس كتير جدا تحبنى و يكون معايا فلوس كتير دا كمان بيكون مهم جدا فحياتنا العمليه